ثقافة الولايات المتحدة متنوعة بشكل كبير يعني، كو- كونها مكونة من العديد من الأعراق فيعكسونا في الموسيقى متلاً والأفلام والرياضة والأعياد، متلاً عيد الشكر من أهم الأعياد اللي يحتفلون فيها.